Sɛ adze a medze toto m'atar sor dze etu a, adze a meyɛ nye dɛ mohwehwɛ pandze na ahoma a medze bɛpam. Na ahoma no ͻwͻ dɛ n'ahosu nye m'atar no n'ahosu so kͻ. Dɛm ntsi muwie no dɛm a, mefaa adze no na mohwɛ no mu ntokura a wͻabobͻ no na medze wura mu mpɛn bɛyɛ anan anaa esia na muwie a mobͻ no pͻw.